رطوبت کموونکی هوا راجذبوي او هغه له یخ سیستم تېروي. کله چې هوا یخ شي، د هغې په داخل کې موجوده رطوبت د اوبو په شکل تراوشیږي، وروسته، هوا چې یخ شوې وي، بیا ګرمېږي او وچې هوا بیرته فضا ته خوشې کېږي، چې له دې سره د هوا رطوبت کمېږي.